أنا يعني اللعبة تاعي المفضلة هي لعبة حاسوب وسمها ماريو هدا ماريو يعني تمشي وتسوطي وتأكل- تأكل الشمبينيون الي هو الفطريات بالعربية ويعجبني بزاف لعبة نيتاندو يعني تلعبها فالحاسوب ولا فالجهاز الي يلصق فالتليفيزيو هداكوأنا نبغيه ياسر نبغيه برشى هدا ماريو لأنو لعبة يعني ضحك ومسلية في نفس الوقت